Ël frülatur a serv për frülé la roba, cuindi fela ven-i licuida e a funsiun-a che lu büte ëndrinta a la casarola, pöi dopu zgnache, ël mutur a së visca e al a d'pale che a giru e cuindi a früla la roba, a la fan diventé a tuchèt cit cit e ad ezempi la mnesta a la fan ven-i licuida